Raha ôhatra za kôa te hanapa-bolo ai de mandeha amin'ny coiffure anankiraiky de mivôlagna am'le mpanapa-bolo hoe: <hesitation> ty misy sary ty ndesiko avy tagny de alainao karakaraha ty fao modelin'le voloko tapahana de mba ataonao mitovitovy am'tigny zany.